Do’stlarimga nisbatan oilam bilan ko’proq vaqt o’tkazishni xohlayman. Chunki ular bilan o’tkazilayotgan har bir vaqtda hamisha zavq qabul qilaman. Do’stlar bilan esa haftada bir yoki ikki marta uchrashib ko’rishni lozim topaman.